أيوا أعتقد إنو في فرق بين الثقة والإيمان، فالثقة عادةً تكون مبنية على التجارب السابقة أو الحقائق يعني إذا كنت أئق بشخص فهذا لأنني شهدت تصرفاته الإيجابية وصدقه، أما الإيمان فهو شيء أعمق يتعلق بالمعتقدات والأفكار اللي نؤمن فيها حتى بدون أدلة قوية فالإيمان ممكن أن يكون مرتبط بالقيم الدينية والروحية بينما الثقة تعتمد على العلاقات والتفاعلات اليومية.